Na̱ gasi, ilgwe, ilgwe depawo ba da̱ pa̱l ti go yek de ba ga̱m nya, ba gem nya wugo a hot wutu, a hot wutu wugo a pa̱li ze milba̱ lịn gwe de pawo sali ka̱lu lish ti asa̱ wutisi ze a sa̱ tuk sa̱ si amine go akan suli a da̱ tasti tuti ba zi ze ten wutu a pa̱lisi ilgwe de pawo sa nguki kama̱n tis ka̱lu listiti gwasin wu, a pa̱li si ilgwe de pawo sa nguk’u a pa̱lisiwu go yek di gwe depawo ba ba̱lsi ze ga̱wuti a sa̱ su ka̱lu wutti ze a sa̱ wuti ze a sa̱ kinsi a sa̱ da̱ yiltide sali klu koyat listiti, a pawo sa̱ li klu ko yat lish ti wugo yek degwe pawoo ama go hankali gi a muli a da̱ pa̱l ti ilgwe de paw oba tas tu ti a tas tut tugo polwul jwe de pawo wul nguti wulginin a ba polika, ba poli ka̱wugo apoli ka̱ wugo a tastuti a tas tutwugo apa a la̱k ze asak polti na̱ <hesitation> sakapolti, a pol punkeka, a pol punka ka̱ wugo. A ba̱l shin kosgini ma̱n bi gini ba ba̱lti ilga̱nguki a ba̱lti ilga̱ nguki wu go ba kan gini a nguki, a nguk ngi wugo yek de ba pa̱l <hesitation> pa̱l na iljwe de paw oni ci nan polti wul nida̱ go ba pol wul, ba polwul a nakkan, a pol wul a pol wuljini, wul jinni duni go a polsika ga̱kes gini duni go ba yemi a poli a poliwugo a nda tet <hesitation> da̱ ikan ga̱ka̱ cin, ka̱ cin gweme ka̱n bazi go bap ok gweme gini, bap ok ɓa̱li a la̱ka̱mi, a pok ɓa̱ a la̱ka̱ miwu go a hot wutu, a hot wutu wu go a hot wutu, a hot wutu wu go a zi azi wugo da̱ not wude opak not sogo a kanka, a kan ka̱ wugo a ba balika, abalika̱ wugo a sa ka lak tize, a saka pala̱t ze ten wutu, a palli ze ten wutu wugo yek de gwe dep aba kan gwemegide a la̱ ka̱n tika, a la̱ka̱n gwemegin a la̱ka̱ miwugo a kan gwemegini a zi zan ten wutu, a zi zau ten wutu wi de zan dime wugo pa̱li yide. Ka man ta̱ huli a kami a shoti sutten gweme gwe a laka̱miwo, la̱ka̱miyi de a shoti wugo apa a sa pa̱la̱t chikde tan wutu, a palli chik da ten wutu wugo yek de gwedepa wo ba ka ilgwe depawo hade zuk <hesitation> gwemegi wu <hesitation> de ba zi wu na̱ zil mili na̱ mil giya bakami a shoti ka̱ chik de a pa̱li, a lak ka̱ chidawugo yek degwe de pawo ilgwe depawo ilgwe depawo kop kaligo a wot gibi, a wut gibi wugo a wutli go ayenide wuttli dli ba la kit ze, a lakit ze wugo a wut ilgwe depawo ka̱ kwi, suk ilgwe depawo ne negetla̱ de to wut u ba wuti, a wut gibi, a wut gibiwu go ayilli shinkata a yilli gwe me gwe de pawo, bazi ten wutu, a yilli gwemami wugo yek de gwe depawo ba la̱ka̱n pa̱lwu a kultla suk gweme wo a nda wuti ka̱ <hesitation> chik da gini a wut ka̱ chik da̱wugo a la̱ kan wuti nima la̱ka̱m wutu gini dam demdem la̱ka̱n wutu. Ka̱ laka̱n wutu na̱ <hesitation> apti go wuti nal wi hwo go a kwe ka̱n ka, a kweka̱n wugo ku no mbutla gibi go a ta̱mso nu ka̱n a kobi na̱ za̱t wul jinni ha a luk pak a paki wu go kama̱n to mil man listiti gwe depawo sa̱ li ka̱ in listiti wu ta̱s pal wu a pak illa̱ nguki a pak illa̱ gwuki wugo yek degwe depawo sa mbi illa̱ ngwuki gwasa̱n, a sa̱ ngwu ki, na̱nu a pa̱liwugo wuti ze wutize ka a tas higwe depawo a zi illa̱ ngwuki wuka, a la̱ka̱mika a tasika ala̱ka̱ n lusika, a pa̱li wule sa̱ za̱n ilgwan ga nguki ka̱liso kayiside wai sa̱ pa̱l illa̱ ngwukiyiso ba la̱ka̱n lusika sabo na̱ <hesitation> ma̱l gwe depawo tayni go ta̱ ma̱ li kumtamti ilgwe depawo azi de ga̱ ngwu kiwu ka lam ngukti ama ta̱ yen luwi na̱ cit dade go luso ti lani so yek laki a la̱ ka̱m lusika, a pakiwugo a wuti za wugo ba pa̱li ga̱ kos gini a lut zit ka̱ lugwe depawo a ta̱ da̱n wo a ta̱ dami A ta̱ tla gal wu ba luk zit ka̱ li si, a zi ka̱li siwugo amma go a kan gini kal da̱ wutti ze giwu kume de ilgon kuza̱n ba̱ tlo go ba ngu ki, anguki, a gem nya a nguki, a nguk wugo yek de gwe depawo <hesitation> ba cikina na̱ ilgwe depawo ni cinala, ilgan micinago mil jo spa̱l wugo wutti ze ka̱n bawuti simago ba wuti si ze ka̱l de sa̱ pal tet ka̱ a wutisi sze wugo ba gem si yek sa̱ pa̱lisi ka̱ lu listi gwasin yeh, sa̱ hwi wugo ba hwi de buni ba wuti si ze ka akan illa̱ nguki gwansan, a sa̱l si illa ngu ki, a kokko ngu’u, sa nguk u go a wulse to tas mul a talt ta̱s shuki sa̱ shuk wugo ammago a nima shuk ti, a shuk wugo illa pa̱li ga̱ ka̱ suk ti yek degwe depawo ba sa ka palti ka̱ da̱l kan a saka palti ka̱ lu za̱t ze gini a pal ka̱ in zat ze wugo a sak hot ti wutu, a hot wutu a pol chida ka, a pol chik da̱n ka̱yide atas punke ka a la̱ka̱n lusika a hot wuda a hot wutu go a zi ze ten wutu. Yet de gwe depawo a ba̱ pa̱l shir tulti shin ga̱ka̱ gasi a pa azi ze ten wutu a zi ze tan wutu wugo a a ɗa̱da̱k apti wugo a pol il kwa noni jika a poliwugo a wut ka̱ wul wutti ka̱ ga̱ɗa̱ gwe depawo a mewu, a wut ka̱ ga̱ da̱ gwe a meu wugo a pa wo ze giwo ni ma demeti a ɗa̱ da̱k a apti wu de ze gi dimeyide ze hul wugo a la̱ski apti, a la̱ski apti wugo yek de gwe depawo a shoti apawo ngusi noti, apa ngusi noti wugo a tulshi a tulshin yide ma̱ nguk ba ba̱l ma̱ jwe depawo ma̱ ni suk siwo milginini a ba̱l kosgi a kan gina kume a yemiide ba nguk ka lokaci gwe a pa̱liwosogo ba ma̱n wuti ze pa, ba wuti ze pa a da nguk ti a pawo a a nguki, mil gwe depawo yene sa wuti si ze so ge a pawo sa̱ ngwuki, a amm ba bo nguk so sai a wuti za akan ga̱ kos gini a zit ka̱ lugwe de pawo domago a ta̱ bi ka̱li siwu ba zit ka̱ li si a pa ta tuli a ta nguki a wuti ze ka yedegwe de pawo. Ba po pa̱l ilgon so gas ka̱ ba̱ li, sai ko ta̱n dlam tam pito nak dlamti wul suk mil bala̱n ka wulti bati ko ilgon nak jetit suk mil mbalin namiwo hal a ka̱ yeni wo yeba̱l la̱k kansi yeba̱l kansi wugo ammago mbi zarati gude depawo ba shuk u wi, am mago nu ka̱n na̱ nu a ka̱ ye niwo wo ye ba̱li ba lam kan ti gini to na miya a ngo lak to misin pamma nkwule ba ngemin nya so apa luk ka̱ man ga̱ dla̱ka̱mi ase suk mill ba̱la̱n kan ma̱ ni a luk dami apa a dami wugo apa yet de gwe de pawo ba pa̱l ba ngem nya ba mbo, namo ba gemsi ba tlasi nya ba tlasiya wo go apa ma̱ gem nya suk si.